Fafantarako ananjy alongany a tournevis misy roy alongany fantako: parker de aplat. De fomba fampiasana ananjy io a arakarakan'le visy vahanao zany no ampesanao hoe tournevis parker le le ataoko aketo sa tournevis aplat.